Tsy maharegny marary ny zavamana- ilay zavamaniry satria tsy mitovy amin'ny raha magnana aigna. Raha magnana aigna zagny zao ohatra hoe olombelogno, biby, regny zao maharegny marary satria magnana aigna. Fa ny zavamaniry tsy magnana aigna dia tsy afaka maharegny hoe marary sy karan'izagny.